Unë kom qejf me veshë farmerka, pantolla, kmisha t'gjona, patika se nina ma rahat, po kajhere veshi edhe fustana t'gjatë, posaçërisht verës, se jon ma t'flladitshme. Mandej mathi espadrilla, kom qejf setra, maica me ngjyra edhe syzat e diellit m'pëlqejnë shumë.